gott kvöld og velkomin í kiljuna við fáum hérna á eftir þær stöllur Vigdísi Grímsdóttur og Sigríði Halldórsdóttur að tala um bókina elsku drauma

mín við förum austur í Hveragerði og þar hittum við Guðrúnu Evu

og vinkonu hennar Ljubu sem hún er að skrifa um í bók sem heitir skegg

Hallgrími Helgasyni og hundi en byrjum með þeim Kolbrúnu og Sigurði Valgeirssyni við erum með einn alveg ofboðslega reyndan höfund þeir gerast

reyndari og tvær konur sem eru nýgræðingar annars vegar Sigríður Hagalín Björnsdóttir fréttamaður sem er að skrifa bók sem heitir eyland og hún var nú í viðtali hérna um daginn þetta er sem sagt bókin um það þegar Ísland af einhverjum óskýrðum ástæðum lokast bjarga sér með það sem hún hefur og þetta er eiginlega bara morgundagurinn hún setur þetta bara í nútímann já og þetta er umheimurinn hvað varð um hann þannig að við erum ein og þurfum að bjarga okkur sko hugmyndin er mjög snjöll en maður hlýtur að velta því fyrir sér sem fyrsta skáldsaga ræður höfundur við efnið tekst tekst honum

að telja manni trú um að þetta hafi gerst mér finnst nokkuð afrek að henni tekst það ég held það sé af því að hún er frekar lágstemmd í byrjun og svo fer þetta allt að færast í í aukana og það gerist sem var viðbúið það er

það fer allt að snúast um mat

fer að snúast um það að sá sterkasti lifir af hvernig bjargarðu þér í aðstæðum og það eru allir í samkeppni grimmdarverk en þarna eru líka persónur sem að sýna göfuglyndi og náungakærleika mér finnst gallinn á bókinni kannski að mér finnst að það hefði mátt eyða meiri tíma í persónusköpun hafa hana sterkari en á móti kemur að þessi hún hefur svo ákaflega gott vald á stíl eru það flottir að maður segir bara vá að þetta skuli sjást í fyrstu skáldsögu þá er ég að tala um formálann fyrsta kaflann og nokkrir kaflar

sem eru svona hugleiðingar en þetta er mjög áhugaverð skáldsaga og síðustu tveir kaflarnir eru gríðarlega

hún hugsar gerast í svona ástandi í raun hryllileg framtíðarsýn ég verð að segja að þegar ég las bókina og hún vakti hjá mér ákveðna ónotatilfinningu hvað þetta er nú þrátt fyrir allt brothætt hjá okkur hvers vegna skyldum við vera eitthvað hrikalegar aðstæður sem að Ísland er sett í og það laðar einmitt fram fólk sem er að blaðra um bókmenntir það er algjörlega verðlaust til dæmis öll gildi breytast hnefarétturinn tekur við ég verð að taka undir með

til dæmis bara fyrsti kaflinn á eftir formála hann er bara sláandi vel skrifaður ég hugsaði þetta er bara frábærlega vel skrifað mér finnst

þá er þetta frábærlega vel gert

sakamálasögur og og lifa sig inn í þær

minnsta kosti jafn trúlegt og margar þeirra maður fylgir þessu alveg og hefur eiginlega gott af að hugsa þessa eftir að hafa lesið bókina þá staldraði ég við við kartöflurnar í Bónus og horfði

fyrir allt mjög verðmætt verðmætt fyrirbæri gæti orðið það líf og dauði sumt í þessu er dálítið fyrirsjáanlegt og sumt jafnvel klisjukennt eins og með

fer að haga seglum eftir vindi og forréttindastéttirnar en það er nokkuð sem ég held að

mundi gerast í svona aðstæðum já en svo er líka dálítið gaman af því hún er fjölmiðlakona að hún fer dálítið skemmtilega yfir það til dæmis eins og

í verkinu er virtur fréttamaður sem vill vera varfærinn og gengur svo eiginlega bara valdinu á hönd svona fyrst ómeðvitað það er nú bara fréttastofa valdhafa til dæmis við skulum skoða næstu bók það er Ásdís Thoroddsen kvikmyndagerðarmaður sem skrifar skáldsögu sem gerist úti á landi heitir utan þjónustusvæðis með fullt af persónum já aðalpersónan má segja er miðaldra kennslukona sem er aðflutt í litla sjávarplássið og er að standa sig að því er manni sem lesanda finnst mjög vel en hún er ekki samþykkt af samfélaginu fólki líkaði betur við fyrri konu manns hennar kennir henni að sjálfsögðu um

síðan berst þetta svona

þarna eru Pólverjar nokkrir við vinnu við fáum innsýn í þeirra samneyti og aðstöðu og líf og svo eru þarna allskyns framhjáhöld og tengingar og má segja að þetta sé ekki ekki ekki

hún dró mig áfram mig langaði til að vita örlög þessarar og það er enginn verulega hamingjusamur

er þetta ekki bara eins og Guðrún frá Lundi uppfærð eins og eins og eins og tölvuprógramm þetta er bara með öllu sem við notum í dag

ég segi Guðrún frá Lundi þá meina ég

bestu merkingu ég hafði gaman af þessu já ég vil ekki líkja

við Guðrúnu frá Lundi en en þessi staður er alla vega mikið

fannst nú stundum að ég vildi aðeins sjá til sólar þarna eru bara hörmungar og leiðindi alveg síðu síðu síðu eftir síðu en gera vel er að lýsa

litli staður að það er bara ómögulegt að tala vel um náungann og hvernig aðalpersónan þetta er ekki bara utan þjónustusvæðis þannig að þetta sé sambandslaust dálítið utan dóms og laga líka já en sko þetta er fyrsta skáldsaga höfundar og mér finnst nú eiginlega engin stíllinn fannst mér á köflum full kaldur fyrir minn smekk ég náði ekki alveg sama sambandi og Sigurður kannski af því að mér fannst þetta

orðið nokkuð yfirþyrmandi öll þessi framhjáhöld misþyrmingar níð og annað

segja um báðar bækurnar eru ótrúlega vel skrifaðar miðað við að þetta eru fyrstu verk höfunda svo er það Þorsteinn frá Hamri þar erum við ekki að tala um neinn byrjanda þar erum við ekki að tala um byrjanda hann hefur gefið út margar ljóðabækur þessi heitir núna og er sem sagt ný ljóðabók eftir Þorstein

aftast sem heitir manstu en svo

rennur þetta í samfellu hann vísar í ýmsar áttir hann vísar í ýmis skáld þarna Snorra Hjartarson Snorra Sturluson Sigfús Daðason mér finnst Óðinn vera þarna einhvers staðar á ferli og er þarna náttúran og hann sjálfur og hefur undir í einu ljóðinu djáknann frá Myrká og Gretti og Dísu í

það er nú dálítið skemmtilegt nei þetta er auðvitað bara frábærlega gert manni finnst maður alltaf tala um Þorstein frá Hamri af því að hann bara það er ekki hægt að breyta neinu hjá honum

svo agað fínt og svo vandlega og djúpt hugsað

alltaf pínulítið á eftir honum í hugsun maður hugsar jafnvel

að ef maður ætlar að leggja út af einhverju ljóði að þá sé maður

að taka þetta niður og eyðileggja þetta það sé ekki ljóðunum samboðið ég var meira að hugsa hvort við hittast næstu þrjú ár og ræða eitt og eitt ljóð en þarna eru algjörar perlur og ég hef svo oft staldrað við þessa setningu og regnið grét mér gersemum mér finnst þetta svo óskaplega fallegt já þetta er mjög

manninn sem getur ekki tekið neinum öðruvísi en með tortryggni þetta er frábært ljóð pólitískt ljóð

pólitík í þessu líka og eins og bókin heitir núna þá er hann oft staddur í nútímanum en hann er ekkert sérstaklega ánægður með hann alltaf málið er að ég fór að skoða

vinnur bæði með orð og

svo mikið glamur og hávaði í nútímanum það eru allir að tjá sig alls staðar og yfirleitt með látum þess vegna finnst mér gott að einhver sé að fjalla um mikilvægi þagnarinnar og líka þagnarinnar í samskiptum þó hann sé í nútímanum er allt fullt af sögu og náttúru og og bókmenntum og fallegum

orðum dásamleg bók við skulum segja þetta gott í bili sjáum hvað er að gerast í fáum línum og förum svo í Hveragerði til Guðrúnar Evu Mínervudóttur Passíusálmarnir er ný skáldsaga eftir Einar Kárason bókin kallast á við hina vinsælu sögu storm eftir Einar sem kom út tvö þúsund og þrjú og fjallaði um

Eyvind Jónsson storm nýja bókin er óvenjuleg að því leyti að hér svarar sögupersónan stormur fyrir sig óvissustig er fjórða ljóðabók Þórdísar Gísladóttur fjallar eins og þær fyrri um hversdagslífið í kringum okkur en þarna er meðal annars að finna þetta brot úr nútímalegri minningargrein læk hennar og hjörtu voru mér mikils virði og ég

sakna þeirra af fésbók Ingibjörg Haraldsdóttir rithöfundur er látin hún var eitt helsta ljóðskáld þjóðarinnar og fékk Íslensku bókmenntaverðlaunin árið tvö þúsund og tvö fyrir ljóðabókina hvar sem ég verð það er það sem mér finnst svo heillandi við þessa ljóðagerð það er ekki þannig að maður setjist niður og hugsi jæja

yrkja ljóð um eitthvað ákveðið heldur er þetta bara þetta bara kemur en Ingibjörg naut ekki síður virðingar fyrir þýðingar sínar á klassískum rússneskum bókmenntum skáldsögum og meistaranum og

Eva við erum komin að heimsækja þig í Hveragerði

síðan í desember tvö þúsund og tólf af hverju fluttirðu hingað kyrrð og friði og lægra húsnæðisverði en

skoðuðum við nokkur hús hérna í Hveragerði líka svo bara gengum við út í þennan garð hérna á bak við sem er risastór og bara féllum fyrir garðinum með sundlaug já með ponsulítilli hrörlegri sundlaug og þó að húsið liti út fyrir að vera alveg að hrynja þá ákváðum við að kaupa garðinn með þetta er nú bara dálítið huggulegt orðið já við neyddumst til að gera

en bókin þín heitir skegg Raspútíns en hún gerist hérna í Hveragerði já það er rétt hún gerist í Hveragerði en hún gerist líka í þorpi í Lettlandi sem heitir Gamla kirkja og svo gerist hún í en svo spyr maður sig hvernig kemur Raspútín inn í þetta já nákvæmlega það er góð spurning en erfitt að útskýra það í byrjun bókar að þá hérna karakterinn sem heitir Eva sem er ég sem sagt er að niðurlotum komin og verður að sofa tekur inn Múskat sem margir vita kannski og kannski ekki að er mjög sterkt

og svo stendur hún upp og skilur líkamann eftir á gólfinu og gengur út í annars konar Hveragerði þar hittir hún vinkonu sína

gerist hennar leiðsögumaður um

hjá Jakobi nágranna okkar og við förum

á næturklúbb og hittum

afdrifaríkt fyrir hann raspútín skolar á land hér við Varmá en hann var ekkert svo vondur nei hann hefur á sér hræðilegt

orðspor meðal þeirra sem hafa hann var fyllibytta og kvennabósi en hann var ekkert beinlínis vondur hann var mikill friðarsinni hann var bara það sem hann var hann var svona andlegur leiðtogi keisarahjónanna og var að reyna að hjálpa þeim trúði mikið á guð og predikaði mikið um það hann var í þeim skilningi að hann væri að ljúga að öllum og blekkja alla hann trúði sjálfum sér og einhverra hluta vegna þá

skáldskaparins þú ert að skrifa um sjálfa þig og matta manninn þinn vinkonu þína já stundum hef ég gleymt mér þegar fólk segir er þetta

satt er þetta skáldsaga og ég segi þetta er allt satt en svo svo hugsa ég nei ástæðan fyrir að ég kalla þetta skáldsögu og þetta er skáldsaga er að ég hnika til eins og mér sýnist ég er alls ekki að ýkja

dragi úr á vissum stöðum en ég færi til á tímaásnum og þjappa allt eftir mínum hentugleikum og svo svo eru þarna hlutir sem ég hef ekki upplifað ég hef aldrei prófað Múskat þú ert ekki að draga fjöður á

þín vandamál svefnleysi og og svo vandamál mannsins þíns nei mér fannst bara engin ástæða til þess af því

ekki að við hefðum neitt að fela frekar en flestir aðrir þessi bók

er mjög nærgöngul og óvægin við flesta karakterana í henni en það truflaði mig ekki neitt mér fannst það allt í lagi við erum öll mannleg mér hefur aldrei fundist nein ástæða til að breiða yfir það það er það sem er spennandi og elskuvert við okkur en matta fannst honum þetta í lagi já ég hefði aldrei gert þetta ef honum ég lét hann lesa þegar ég var búin að skrifa fjörutíu blaðsíður og hann hefur allan tímann verið mjög hvetjandi og bara allt opið enginn fyrirvari engin bremsa og ég dáist mjög að honum fyrir það verð ég að segja svo er Ljuba sem er aðalpersónan í bókinni ásamt þér sjálfri hver er Ljuba ljuba er vinkona mín hún býr hérna ská hinum megin

og var til að byrja með grænmetissalinn minn og svo fór það meira út í vöruskipti og vinskap ég keypti grænmeti fyrir nýbakað brauð og svona eitthvað svo varð hún yfirmaður minn ég fór að vinna hjá henni rækta með henni hún fór að segja mér af því ég spurði lífssögu sína sem var mjög merkileg

fyrir ekki eldri konu

þrjátíu og fjögurra og fimm núna en er þrjátíu og

bókin gerist og það er hennar

bændaþorpi í

í Lettlandi þar sem er bara ekkert rennandi vatn ekkert rafmagn allt öðruvísi aðstæður en við eigum að venjast þú

bókinni lærir mikið af því að kynnast ég geri hana að svona mentor og einhvers konar andlegum leiðsögumanni

farin að vinna hjá henni er þetta svolítið eins og eins og karate

hún þekkir hluti sem þú þekkir ekki og kannski þarft svolítið á að halda já akkúrat það er svona þessi jarðtenging þetta er það minni mig langar svolítið að fá að hitta Ljubu ég er viss um að hún er til í að hitta þig

Guðrún Eva og

hingað eru þær komnar Vigdís Grímsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir Sigga og

skrásett af Vigdísi ég spyr þig nú bara Sigríður hvernig hvernig verður þessi bók til hún verður til þannig að að Jóhann Páll hafði alltaf svolitla löngun að ég skrifaði einhverjar endurminningar það var fyrst svona

gamni og svona en svo varð úr að að hann fékk í lið með sér

það voru taldir upp hinir og þessir menn aðallega sem væru góðir skrásetjarar karlmenn karlmenn en ég sagði nei enginn þá segir annað þeirra eða Auja segir en hvað með hana Vigdísi Gríms og ég sá alveg að kviknaði svona á Jóhanni Páli og

að fara í einhverja samtalsbók í þeim töluðu orðum en hún svaraði þeim um hæl og sagði já þetta er bókin varstu bara til í þetta strax strax af hverju af því Sigga náttúrulega var þjóðsaga ég hef þjóðsögum ekki síst þegar þær ganga á meðal okkar og bara ég hafði áhuga á því þetta er tími sem ég þekki vel við erum jafnöldrur og bara spennandi manneskja

heyrt alls konar um Siggu alltaf að hún væri spennandi manneskja hvernig hvernig unnuð þið svo bókina

einhvers staðar varð að byrja hún bjó norður á Ströndum svo það var ákveðið

mánaðamót janúar febrúar byrjun febrúar norður á Strandir ég var ein einhver hafði sagt ímyndaðu þér að þú sért að fara í laxveiði sért milljónamæringur nema hvað við kynntumst auðvitað því ég var hjá henni á þriðju viku og við vorum bara tvær saman þarna tvær í Norðurfirði já saman að dúlla okkur

að lesa bréf við ákváðum að það væri kannski best að kynnast þannig að lesa persónuleg bréf frá Siggu til mömmu og pabba og frá Halldóri til Auðar og frá Dunu og öllu þessu skemmtilega fólki

Sigga las upphátt og ég hlustaði og svo tók ég upp líka heilmikið og svo

skrifaði ég niður og henti því í hana og hún fór yfir og henti til baka við höfðum líka mjög góðan ritstjóra og allt gekk þetta svona líka eins og í sögu sko maður verður að segja eins

Halldór Laxness þarna er Auður Laxness þarna er dóttir þín Auður Jónsdóttir og fleira og fleira fólk Jón Helgason og fleiri að þetta er ótrúlega mikið af áhugaverðu fólki í þessari bók það

Siggu hafi einu sinni þótt leiðinlegt á Eyrarbakka af því það rigndi svo mikið en mér fannst aldrei leiðinlegt það var aldrei hvassviðri heldur á milli okkar þetta gekk allt svona eins og átti að ganga maður staldrar kannski fyrst við þetta samband foreldra þinna sem þú lýsir hvernig hvernig var því háttað því var

háttað bara eins og stendur í bókinni hann var

rithöfundur bara og það var það var hans vinna það gerði hana enginn annar

einyrki ákaflega metnaðarfullur og ákafur í því sem hann ætlaði að gera og alveg með það á tæru að ekkert skyldi fá að trufla sig og mamma var sú kona dálítið yngri en hann

móðir barnanna hans tilætlunarsamur og frekur en góður og fyndinn

hann gat staðið á hlaðinu og sagt hvernig stendur á því að það standa svona skítugir bílar hér á hlaðinu hvað hvað hvað á þetta að þýða þetta þýddi náttúrulega

kvenfólkið varð að hlaupa út og þvo þá að þessu leyti tilætlunarsamur um allt því hann kunni ekki

annað en að skrifa með pennanum sínum og klæða sig og labba út með hundinn já helst með hundinn

hann hann ætlaði sér aldrei að dýfa hendi í kalt vatn hann ætlaði sér það en samt góður og blíður

svo frábær félagi fyrir krakka alveg frábær félagi mjög blíður maður og skemmtilegur og jafningi hann var jafningi manns meira að segja þegar maður er barn lítill krakki þá er hann jafningi manns en sko Auður ekki bara

heldur líka í gegnum ósjálfrátt eftir eftir Auði Jónsdóttur sem svona einhvern veginn þú segir að hún sé

svo mikill velvilji eins og gjarnt er hjá mjög stjórnsömu fólki það vill vita hvernig þú borðar og hvar þú borðar það og hvernig þú hefur það til og hvernig þú prjónar það en það er af velvilja og það er komið ef þú þarft þannig er Auður

sem mig langar að nefna af því ég nefndi Auði Jónsdóttur börnin þín eru í bókinni líka og þú ert nú greinilega stolt

af börnunum þínum en sko Auður hefur verið að lýsa þér í rauninni og þínu lífi í sínum bókum og það er svolítið eins og þér finnist hún hafa gengið of langt sko ég held að það sé bara voðalega erfitt að vera opinskár svo lítið land þetta er svo fátt fólk þegar að Auja einhvern tímann hringir í mig og er að skrifa ósjálfrátt þá segir hún við mig þú fyrirgefur mamma mín þetta er skáldskapur ég er ekki

hugsa ég á ég að móðgast eða segja haltu bara áfram sem ég og gerði haltu áfram svona allt í góðu með það

skáldskap og veruleika þú ert í rauninni að tala um fyllerí er það ekki þau voru ekki kannski svona eitt bara að lokum þetta er líka bók um það að eldast þú eldist og svo ertu líka að sjá á bak báðum foreldrum þínum inn í sko algleymi myrkviði gleymsku og svo dauða þið hafið verið meðvitaðar um það kannski já við erum alveg meðvitaðar um og það er þessi yndislegi stígur að ganga að eldast á meðan maður hefur heilsuna sko en mér finnst Sigga segja svo fallega frá þessu í bókinni að ég hvet fólk eindregið til að kynna sér það hvernig

eldast sáttur og vilja vera í sínu kyrrðarlífi eins og hún kallar svo ég vitni nú í hana þakka ykkur frábært að fá ykkur í þáttinn við skulum fara í smá göngutúr með hundi og Hallgrími Hallgrímur lukka þú ert að yrkja um hund

með hundi á göngu með hundi jú þetta breytti svolítið lífi manns að fá sér hund fyrir hvað þremur árum sem það gerðist og svona kviknaði einhver ný vídd í manni þetta eru miklir þessi hundar og láta mann einhvern veginn krefjast þess að maður sé bara í núinu og það má segja

hundur lætur mann horfa á heiminn eða einhver fyrirbæri eins og þetta tré hérna í tvær sekúndur í viðbót tvær sekúndur aukalega og það er oft nóg til að það kvikni eitthvað allt í einu stendur maður við einhvern ljósastaur á Langholtsvegi í

um kvöld og hundurinn kemur manni í aðstæður sem maður hefði aldrei farið í og þetta er svona afraksturinn af því sko eruð þið náin þú segja það hún er nánast meðhöfundur í þessari bók það eru ýmsir hlutir sem hún gerir sem kveikja ljóð þannig að þetta er svona samvinnuverkefni kom mér á óvart hvað þetta hafði mikil áhrif á mann að fá sér hund mannbætandi já ég mundi mæla með því við alla en segðu mér hvað ertu þá að yrkja um setti mér einhvern veginn þá reglu að yrkja ekki ljóð þetta er einhvern veginn afraksturinn af því þegar maður reynir að yrkja ekki en taka bara það sem einhvern veginn kemur í hausinn á manni

setjast niður til þess að yrkja heldur bara láta hlutina koma til manns og setja þá niður á blað og reyna að hafa þetta eins einfalt og reyna að leyfa hugmyndunum að skína ekki vera með

eða orðaleiki það var alla vega planið það tókst nú ekki alveg sko en svona þetta var eitthvað

fara aftur til upphafsins og byrja upp á nýtt byrja á núlli fyrsta venjulega ljóðabókin mín þetta er hálfgert svona einn í tvöföldu rúmi með eina sæng en tvíbreitt lak hún hringar sig á auða helmingnum ýmist svört hrúga með hvíta blesu eða flatur fugl á ís þegar ég legg frá mér bókina og slekk ljósið laumar hún hvítri löpp í lófa og við leiðumst inn í

landið þar sem dýr og menn eru blóm sem raula saman

það er ýmislegt þarna náttúran og samtíminn og svo örlar líka á öðrum skáldum já ég vitna stundum í svona gömul ljóð og svona forvera í þessu og fannst það gaman samt er þetta kannski

mest í umhverfinu einhvern veginn þetta er ekki ekki svo mikið pólitík eða hugmyndir þetta eru svona

þetta eru myndir sem maður sér mér finnst oft bestu ljóðin vera þannig að maður lýsir bara myndinni og bætir ekkert svo miklu við sjálfur en samt gefur henni kannski einhverja nýja merkingu með einni línu í restina eitthvað svoleiðis en þetta eru óbundin ljóð og einu sinni skrifaðirðu rosalega ádrepu á

á óbundinn kveðskap í tímarit sem hét hvað nýr Fjölnir ertu búinn að snúa við blaðinu það má segja það sko ég tók upp þá stefnu að yrkja hefðbundið í gömlu merkingunni stuðlað og rímað og var lengi í þeim bransa svo fannst mér ég bara vera kominn í blindgötu ekkert komast áfram með

nútímanum þannig að ég varð að játa mig sigraðan og snúa til baka

þannig að ljóðið gengur ekki lengur halt við ég held ég eigi nú svolítið langt í land með að fara að yrkja hækur ég dreg mörkin þar sko ég vakna láréttur í litlu hvítu húsi í lygnum firði á páskadagsmorgun án þess

að opna augun og hlusta á hljóðin húsið er hljóðfæri það suðar í regni inn um gluggann en dropar tipla á

á stétt og aðrir enn háværari af en hundurinn lepur vatn úr skál með hljóði sem líkist

stendur lóðréttur ofar í bænum og hefur leik klukkan sjö fjörutíu með ofsafengnu

en sé ekki veðrið aðeins sköflum fjallshlíð innan úr aðeins lófinn sem á hana leikur Oddi á Rangárvöllum var mikið höfðingjasetur á þjóðveldisöld staðurinn stendur mjög fallega í landinu maður sér vítt yfir sveitirnar hérna í kring hingað hefur verið tilkomumikið voru voldug ætt og virt en það fjaraði undan henni í átökum Sturlungaaldar frægasti er Sæmundur Fróði Sigfússon og það er stytta af honum hérna í Odda á styttunni situr Sæmundur á sem flutti hann heim frá námi í Evrópu í þjóðsögunni Sæmundur var talinn göldróttur og skólinn sem hann nemur í heitir Svartiskóli og er mjög sérstakur þar læra menn galdur og forn fræði svo var til háttað í skóla þessum að hann var í

mjög á því var enginn gluggi og var þar því alltaf niðamyrkur inni enginn var þar kennari og námu menn allt af bókum sem voru skrifaðar með

letri sem lesa mátti í myrkrinu aldrei máttu þeir sem þar lærðu koma undir bert loft eða sjá dagsljósið á meðan þeir voru þar en það voru þrír eða sjö vetur sem þeir urðu að vera í skólanum til að verða fullnuma hönd ein grá og loðin kom á hverjum degi inn um vegginn og það segir sitt um stöðu Sæmundar að hann er eins konar verndari Háskóla Íslands Íslendingar hafa lengi haft gaman af klækjum Sæmundar að endingu sleppur hann úr

með því að leika á skrattann sjálfan sem er skólameistarinn en Sæmundur var raunveruleg persóna og frægur fyrir lærdóm Ari fróði getur hans í Íslendingabók og hann er sagður hafa skrifað rit á latínu sem eru glötuð og Sæmundur nam í útlöndum

sér að minninu um Sæmund þar sem hann situr á skólabekk og rýnir svo ákaft í

þar kemur við sögu bar í París sem Íslendingar sóttu á árunum eftir stríð Select

á eftir Sæmundi var Jón Loftsson sem var talinn mesti höfðingi á Íslandi á tólftu öld afi Jóns var Magnús berfættur Noregskonungur Jóns er fyrst og fremst minnst fyrir að hafa staðið uppi í hárinu á Þorláki biskup þegar hann vildi brjóta jarðir undir kirkjuna þessi orð voru oft notuð í sjálfstæðisbaráttunni heyra má ég erkibiskups boðskap en ráðinn er ég í að halda hann að engu og eigi held ég að hann vilji betur né viti en mínir forfeður Sæmundur hinn fróði og synir hans á Sturlungaöld eru frægastir fyrir að hafa fóstrað Snorra Sturluson hér kynntist hann lærdómi og menntun sem var ekki að hafa hjá

frændum hans í ætt Sturlunga Snorri var í Odda fram yfir tvítugt og Jóni Loftssyni mikið að þakka þennan helsta rithöfund Íslendinga fyrr og síðar hér heyrði Snorri líka sögur af Noregskonungum sem hann átti eftir að skrá í Heimskringlu Matthías Jochumsson varð prestur hér átján hundruð áttatíu og eitt þetta voru harðindaár og í ævisögu sinni lýsir Matthías svokölluðu Sandfellshreti sem geisaði hér í hálfan mánuð vorið átján hundruð áttatíu og tvö lagði bæi í eyði og drap búfénað það komu líka upp mislingar og einn mánuðinn segist Matthías hafa jarðsett fjörutíu manns

en þrátt fyrir að víða væri hungur og neyð Matthíasi vel hérna börnunum fjölgaði og sjálfur segir hann að hann hafi uppgötvað að hann væri ekki bara loftkastala og hugsjónamaður heldur líka mein praktískur flest var þar með gömlu sniði fyrir austan árnar þegar við dvöldum þar voru þar flestir landshættir og

búskaparlag nálega með sömu ummerkjum og verið hafði á dögum Sæmundar fróða hestar og sauðfé lifði ýmist eða dó á útigangi jarðabætur nærfellt engar nema byggingum hafði nokkuð farið fram hjá betur megandi fólki engir skólar engin félög og árnar sömu

minni háttar fólk hafði aldrei séð Reykjavík og sumt aldrei farið yfir Þjórsá í ferðabókinn la

frá átján hundruð áttatíu og þrjú lýsir Frakkinn

Matthíasi og leynir ekki hrifningu sinni á hinum mikla andans manni á þessum kyrrláta og þögla stað er herra Jochumsson unun hann hefur samið kvæði sem þrungin eru ættjarðarást og eins og landi hans Jón Þorláksson er snúið hefur Milton á íslensku hefur hann þýtt Shakespeares á bundið íslenskt mál vegna þessarar getur nú hver bóndi lesið

á hinu dásamlega máli

en þangað leitaði eftir því sem sögur herma hinn frægi sagnaritari á hverjum degi til þess að hugsa já Matthías hugsaði mikið og ört þetta er búið hjá okkur í kvöld þakka ykkur fyrir að horfa við erum hérna að viku liðinni